<hesitation> noi ta na ko viko kinio ko viko kinio ta. najan xanra, no i iin guan chí odi- odi nridao ho viko ña konio ñá kovi nridi na kao seguir ña kao ña konio ña ko viko chí pus odi odunidao ho vaña ko viko nridao.